So mi waawi waɗde waɗugol laawol jeyngol ngam wonde, miɗo heɓa nder semmbugol. Ko mi heɓi waɗde heɓugol moƴƴere ngam heewta e nder waɗde jeyngol, miɗo jeyngol yowtere e kofi, sabu o heɓi fota ngam ndiyam e njoggude. Miɗo faama mi njidda, mi njiggaama jeyngol ngal e yillude heɓe ngal. mi waawi waɗde kofi ngam jeyngol fota.